Ny fomba fiasan'ny milina fanasan-damba izany dia karazana vata anakiray izy io an, fanasana lamba dia alaina ny lamba maloto an dia atsofoka ao anatin'ilay izy an dia miodikodina ao izy an, misy fasina ra- vovon-tsavony na ranon-tsavony an, dia miodikodin- dia tsindrina ny botao, dia mandeha ilay milina, dia <hesitation> voa- miodikodina ao izy de voasasa ilay lamba sady voadio an dia vita ny lamba avy eo izay vao mijanona ilay machine.